Pues juech dun manayn neyb ëjt'sën pos oy ëjt's dun takat'sanëm kot's dun nyaj nëdyjëp ko'o dun mananëp nëkë takasampëch kapch dun jëtkëwanë oy dun ti'i tunan xa'ajanë y po të dunmyaj nëdyjyë pues nëkë takat'sam y po kap mich du myajnëdyjë ko'o mich dun manayn kapch nëkë takat'sayn kapch dun jatkëwanë o kapch dun dun në takasayn pues jadun nëkë mëmëwayn neyb ijtyë të muk t'sondakpë neyb jukyajtë ijtyë të myaj nëkx të nyaj yoyën.